ما هي بننصحه ونقوله أهم حاجة السلطات والفواكه، ونقوله يشرب الشوفان باللبن وبعدين بيعمل مسلاً مشويات ويكون معاها سلاطة ويكون معاها متلاً حاجات صحية تفيد تفيده وتفيد جسمه، بتعطيه طاقة يعني على مدار اليوم، يكون وكل كله صحي.